Ganaar dina bu demee bay commencer mat tëng ganaar yu góor yi danañ ko toppu, tëbu ko ay fan mu commencer jeñj. Bu neenee tay, tëbal suba bu dee tëng bu ndaw la. Bu neenee ba pare dina bóof weer ak fukki fan ñeen fukki fan lay bóof toj doomom, boot ko. Waaye bu mu jurut du ko boot. Moom moom xàmmee nañ loolu. Xàmmee nañ loolu. Ganaar barina doom bum jurul du ko boot. Am na si ganaar yi. Bërina si ay fasoŋi ganaar. Ganaar man naa ñów nen fii nii, beneen ñów nen fi ñu booleente. Bu tocee xam nga que ganaar ñetti façon la ndax yi ma si xam: am ne fëgge, am na xusi ak ganaar bu kawaram gi hànd yépp. Suñ booleenteey nen nag, buñ ko toctee dinga xam ne bii ganaar bii moo ko jur nga xam ne bële moo ko jur waaye yépp day booleente boot ndegam ñoo booleente nag. Buñ booleentewul nen nag, du mus a boot doomam. Doom yi, beneen doomi ganaar bu ko topp rekk mu cop ko. Moom moom loolu yàlla may na ko ko. Du boot doomam boo xam ne tocu ko laata tegu sa si weer bi ñeen fukki fan la. Si lay nen, tocu si, boot doomam.